To <hesitation> mbladu thartska makaranta mangaka to manga tsika makaranta wura zulubaka giɗa khaya ndiken bi kaf kitar ka man thartsko to man thrtska har mbladu baka a sba te waj waj bi har kuma ka blav vak temakek laeshgla ka zikka mangaka hakuriya manamanaka thretse ka manga sba kamb to manga tskasba kuma tsugune kda mansbatakama a dalka da makarata tsugune daltska da makarata ka manga ka course mangatska course se ka karaka nud bud da promotion to tunda sa promotion ne kagani ka ngiga nuse ngik zaro to mblok zaro kagal ka mbɗava a giɗan tska zik ndikena ka zika wur zarena mbladuka nika wur gurtare digitar da makarato uɗakhe nika ka dgal zara da makarata taghitar saboda saboda tsatska da ka ziɗasar ka makaranta tskatsa “ba zarin ndikene to har zika wura salokaci ka ambasana thrtska ndizikene to intinak fatsiya kina zaram man “kok-korisarka kanakh mangitare makarantaka saboda ghartar tkhul tsatsitar dige da <hesitation> manitar ka a rayuwata ghrtar. Tma yank dge koakr <hesitation> ndiɗaka vaka leshgk ka temaketematsin yane tsugune wur makarantana mana mangaka ka kodiyarhekak leshglaka khartsada ɗuda ɗuka thr-thrma to thre in kuma war tina nftska da ghre tunaniye kai damanala ba ndikiyan biyo ghutaghutaka denak thre uɗahe nika har zik tsaka agh baka tsna thrbi wurk tsugune tenak fatsiyo wur tsatska da ziɗasark thr ghalna tinak fatsiya dun tuɗehe a mangakasbambe mbladuka zaro vaigaka yi tsaghwenbe hen to ahaɗugaka za ud kaka kala ena kwal tsatska ude kwal tsakane "az-agiɗgakanda zitar kuma khartenak fatsiya ama meno ama meno “m mine mine nivitar saboda wuran jindaɗiya giɗatsa giɗakanda tukman thranda zitar ndikene hal in tenak tatsiya <hesitation> manara goidyakak heshglo wur a ndik kura kuratska dan giɗa tibk jema'a tsat tska amfanisarka <hesitation> man makaranta tse ka ka bga tik jama'a ka gidaka <hesitation> a rayuwar sboda niken wura <hesitation> war basan tin nak zara da wur ngik zara khurvaha ka amthtra amthatkwarane. Niyo manamman ghrur ndikene uɗakh nihak zara ghwara ghwarbah kwara kwara diyane to diken wura man manatska amfanisar ka makarantana kada wura da nakh gaha kasan tinak tatsiyo da manga baha makarantana biyo tinak a zamannabiyo da zɗahu ba gida <hesitation> tibk udenbi zɗahuba giɗa tib dunibi zɗahuba giɗa tibk dunibi kowar da reherena koware da kwaraha kwarane ngdike tsahabiyo <hesitation> da kwaraha tsitar to saboda dalilina kwaratska kwarane kai ndiken babiyo nɗahe nikaka ammatsanaf ghrara kwarane “z-zara zaro” zara da wur ndar ngikenine kazika maniyam mano tsada mangabakur thr gomneti tghayad yaghabiya ntibka gida duniya ghalna ngik wayewa ngik kasuka nkige sanaa dva tkha kur ka takuwe uɗakh nikak zaraka mantara thr duni dunitska kwarane taku mutaka zar makarata zara uɗakh nika tsitar <hesitation> to intinak fatsiyo manara godiyakak leshgla wur tunda wur <hesitation> a naghataka amfani sare thrnatsamankats tama niyo thragho nivud to thirnatsa manako ka takatrar mangabaka makarantab, “ngu-ngude” tsdabka mbinik thrbi. To tibk thrna tsamako ntsugune <hesitation> da tsatsgha da thrahakam ngude kwarane ndikenbiya tskha bi ai to tinak fatsiya thranam manaha hana ka <hesitation> ngtha ngthaha kwarane nitsa inak digita a course sar tsamangaha ka zika mtharamthahad tsghrah ndikyane managar ka threna takutakakh ye to tsugune an tinak fatsiyo <hesitation> an giɗaho tkhidud daghanghane khiɗana kwarude li da mbladuha dge ka mana mano man ba wasa din biya ka ghutanghutakhat thre ka ghutan ghutakha thragho saboda tkhulo tsabaha dge da mbla duham bi yan ka mangan ka zikka ghutaghtska da thrarna har entenak fatsiya nyuden renkai bi an koware uɗagh kikha kwara ghwaro kowaram baha derejeka thraha <hesitation> ko zaras nusagha zaragha kowaram bara dereja sboda wura derejana ghutakavanaha da a thragha a tinak fatsiyo tsugune da ndiken biya ma nga rawak ud kɗa <hesitation> ud biya fa nga rayuwak ud bi da dammangabeha kwarane ndikene. Niya ka <hesitation> a safa kwarane to damana ndarha denak digite damana ndarka denak ka rayuwa nigha bi to war da kwarahaij tsugune da gigiyi tsaghwa giɗdoha <hesitation> zin ngig tsaghwe giɗɗakur tar <hesitation> tkhahak khiɗakha khiɗa kwarane ndiken biyo niya nikha ndikene niya nikha ndikone niya nikha ndikan nitskha ka zik mɓf ɓakha lava ka zika digno sa ndarka da mana sbanatskara man sbanatsko nga tsaghwa “ghar-ghan” tsan giɗgaka zin bi nagh mbladubakabi atuɗakh- tuɗakhe ine tunda war zɗatsa tsasba mangamaghraha sbo mangaka shrar sba mangaman ghragho aniyatska eto damana manaka amma tenak tatsiya ude da temmakka temeka ngabiya amma thrna manakha ngaha ka khiɗaka manga digitk da mandas sktsha uɗahe niyatska ka zika ɓgha ɓghaka ƙoba ndikene ɓgha ɓghaka kizaka thimma mbladu tska koɓa ka ndika mangaghrsar sba ka mangamana ghraro to in tenak fatsuja ude tsagiɗdakanda dagha wur atkakanhe leshgla tunda wur jibine itsa abka tɗul kwarane kida man digentskiye kida man dgetskiye uɗakh yinatska to tmak fatsiya. Am basaha tsagiɗas ude to ghɗa kanda kam yi tsaghwara tsa tsa giddakanda tsa baka shawara kam ghɗakanda in tenak tatsiya ghrtarma dik zikene ngik dge tsaka ka zik matra ghrar tskwaran niya ndiken ndiken bakha giɗan duniye uɗaha nivitar a'a tsnatsgho dangige lava a dge da naghga tunda wur tinak fatsiyo da gik zaratsho ndaman ndiken bahabiyo nakh tkhakhak na ‘da-dalak wurda a makaranto uɗaghe bakhvintska naceto tkhbakabiyo intinak fatsiyo kobo da nga koɓabiyo manakh manakh makaranta ghalna tammak sak lokaciye ka babakka thra tenaka fatsiyo bgatska thra renak fatsiya ka zika kwaya yakh bako dgal da a gata ye sana'a “d-dva” ndikena dink zikene uɗa dalaka dekene suggaka tkara tuka ɗule sulkwarska ɓaroka dikgwaya ka zaraz tama yank digigitan manaka kina eh tenak tafarya kam wur thre a naghtska daɗi sark thre a manarheka godiya ka leshgla an tibka makaranta tsamangaka yane.